Ang jodi keboni sago coffee kwsarkajak khe logi logi no maap san nai ang. Bini ree no huwui rwnai tei nangkahi suwui bo rwnai. Abo bai fano wngya khe bono ree kwtal pai rwnai ba raang rwnai. Aa borok ano kwtuk fano ang siring siring khe tongnai tei bar bar ani bul wngkha hnoi sanai. Paithago ang tai waisa kha khamma fwnuknai tei aro ni nongkhorwui fainani. Amtwui hai khe ang walai suglai no katirwunai tei ulo sotorka khe tongnai.